Har kuni shaxmat o‘ynashga va tajribali o'yinchilar bilan raqobatlashishga vaqt ajratishim kerak. Tez-tez turli xil o'yinlarni o'ynab, strategiyalarni o‘rganaman. Shuningdek, shaxmat kitoblari va darsliklardan foydalanib, nazariyani o‘rganish ham muhimdir.